Amin'ny fitaovana ndraika fitaovana ampiasainy amy lakozia voalohany vilany, fatapera, sôtrô, meso, kaopy e, avakeo, i fitaovana ampiasaina izy kôfa efa hiasa an-tanimbary: fangady e, mpane ô, avakeo, ratô magnaraka.